Uwuwe tungawe tulivakinga, istoria jitu twaita vemunu, ungave, ulutilo ulinu- umri uvuvaha, maranyingi amambo mongosu upunguse, avana uvene ukuvalekela vatengule ukuvomba inyongosu, lino vatie avajitu kulisyama isyo vatie syama sya siasa. Twvakinga isiasa tu- tukujerewa! ukuta kulisiasa, lino vimunu ungave uumri wako vuva ubie ulimbuvaha, ulinimwaka hamsini stini arobaini, hamsini na. Ulinavana kikuku, ulinamajukumu kikuku- kikuku- kukulola juve mongosu ulweri. Ungati ube ku- jene juvatie siasa ijo, isiasa jilinamambo, mongosu mmambo gakyama, kulinamambo mongosu. Akanava mambo mongosu ako, kikukusanganya untwe, kwanza vemunyu ungatengule ukusokera umuri, tayari nakamata mukiva mongosu. Uvuko utamu wa muoyo avajitu vatie, haya usaka avana kunyumba, usake ifamilia, usake avana kusyule, usake isyinu syongosu, ukivona umoyo kudikire, haya kumambo gakyama ako kulinisinu syongosu, ambapo ingasake lino lino vimunu utama, ukwavatie ngala uilelo utovile ikura, sikilemile, ilelelo ukaile keki sikulemile. Ukivona ulinamambo mongosu ukusanganyikiwa ukundume kukumilukwa, usake syoni sisikukwingie kuuntwe, apiuwekile ukukiliwuke usake isingi silekuno, kwahiyo wisika semuwona baho, untu kululile, uwamuoyo wulu wene uwutamu wamuoyo, ukukdisa umoyo ndomana, ivona avange avanu avia akonile tu po atamile pala lyakunelie tu wala hamna kikioni kivavile, wala hakuna kikyoni kikaile kiki, itso syoni masake. Lakini ungave navafijana, avafijana vajitu ata mombo amambo gakuvomba sio mongosu. Alinifamilia lakini alinakana kamoja, ambako nakene ako wala nakikumbela amambo mongosu, ikiwombela isinu isidebe tuu, ikisakira amambo gakyama tuu! lakini vevijangu ivona ubaba ikukutegemela juve, avamama vikiku- vikukusakira juve, avana vikukuloludali kukulolu, umuri wuwene wulutile, ungalola ikina ndivombili ikina ndivombili, bado amajukumu akene akakukyama ako kikundola june. Haya ikera ubie kusimamila avanu, kwimilila avanu avo, ukwimilila avanu avamabila tofauti, ukwimilila avanu vaholilwe navasasi tofauti, ukwimilila avanu kira munu ukwaleliwe, aleliwe tofauti. Wisika sehemu kikukulema, wiwona umoyo kudekile uwakubea kukijelesa nakukuli. Avange avani isika ponu vivipa vita uju ikutuvombera uwe munu unkokol, inokwa umwene ukufanukiwa namaisa gamwene uwe tusike tuhangajika, vikwisa vikukufamila, kwahiyo malakolosu twevakinga tukwamini ungawa umudi wulutire taama, olelake ifamilia, taama ululake avana, taama ululake avankikolo, amambo ago valekela avafijana, avafijana idamu jipisemuka, hata amatamu tamaka bado nakavatengwile akabuta muamue ukiki. Wiwesa vafumilile, ukuwamba syoni isyo, lakini ikane amambo gakyama ako twevakinga vemunu vensima baho. Kwanza tukwamini panga pakuli ukuteka navuhavi keki. mmine akamambo kakyama ako, kwahiyo ukivona wingiliwe namambo mongosu ukuwa mudu unzu umudu umu- sasi sana, kwahiyo twivakinga tukwamini ukuta, kubu kijana ingire mumambo gakyama lakini sio vemunu venavo umri vulutile, jouki- jow- jowusanganykiwa untwe! wisika sehemu witoga, tusisilu utu pilola vimunu vinsima, tusilu uwutu pilola. Kwahiyo isiama tuvalekele avana avafijana, twivakokolo twivandu twivasima twendelea kukuvomba akangi akanawe katutsungulile mumaisa akitu.